Pues chetioguə weno loteroxoyag pues shchiyeting todroda fab, chaloyeta nedafachini teguə te chitesinayallezn agragueꞌ stozə dii gak, yetin kon nebasryetin kon kwane kon kwanelgo, pues teroldaꞌyesə aracheronilkə yetrolo yiridinarot shalrrakə, yetin chetinin babazonzə yetin zezinllellinllilliretien yana este shinilaneꞌe triempna yano todiori kə shike chiwto nichiguikaꞌ nilón, yahee greguelsto guebikaꞌa gak nichiguikaꞌksto kwendi yeꞌtienzonayang, taparjakdin este cheguegugchdil wnguiachini ngake'n wen wen yakenə.